الكمبيوتر هو جهاز تكنولوجي حديث يستخدمونه الناس في كل شيء يؤدي اغراضهم طبعا يتكون من اجهزه تكنولوجيه <noise> ويتكون من دوائر الكهرباء يتكون من معادن السيليكون ويتكون من البلاستيك ويتكون من الحديد واسلاك الكهرباء النحاس اللي هي توصله بالكهرباء عشان يشتغل ويتكون من لوحه المفاتيح من الفار اللي هي تحرك السهم. <noise>